El rich'ajiik he qaq'ab', qas otz r rich'ajiik rimal xa' kela' k'ot ya'biil he kiraq taj che qaq'ab', xaqara' he k'o jo'oob' he jo'oob' richaljiil rich'ajiik qaq'ab', xapa' chech chetaq qe qachapan xape he jun teem, jun chetaq o ke qeq qab'an qamees wuxu' chewa' qas otz he rich'ajiik he qaq'ab' qaqa'nan pi xab'on, k'o jun xb'on qas qakojon he j ya' jun ya' he xb'on, ela' qas kirelsaj renejeel tz'iil che qaqab', qach'ajnan nab'eey qach'ajan, qakojon k'aj jo'oob' he jo'oob' ch'ajiik q'ab' la', xa' kela' qas saq saq ke'lek y k'ot yab'iil, k'ot he chewa' jun chek he kipe chaqan rimal qas otz rich'ajiik qab'an qaq'ab' xapa' che'el kajraqataj wii' pi qachaak wuxu' cha jaay wuxu' che'el che', che qatij wii' qawaay rajawxiik he qe qach'aj qaq'ab' rimal ela' qab'an renejeel q'iij, otz ch'ajiik jun q'ab' kib'anek.